Lavastovilja është un macchinariu çë servir shumë sa të lash tajurët o anki puzat çë mënd jenë thikë, burxhet, lugë e bunë të sparanjarinj shumë qëro e fatih, përçë isht ndutu më komodu, ti i vu ktie brënda, i vu u detersivu e ato lahen.